Ictouah ocsique gientes nel amo. teseserverevih, porque tesouameh. nel amo tecuahcuale, porque amo. teseserverevi, ocachi servereve. tlokatl, tlica, porque, porque. cachi serverevi tlocatl, tehvan. amo tivahvalerevih, ¿tlici?. porque tehuan tesouameh, amo itmahmati niyontli pero pos, neh nihtoua pues. pos tisesrviroua lo mismo. porque pos tehuan noyihqui. titlahtlapuacah titlaplancharoua. te- tetlachenchiuah. tetehteseh, nochtih itchiuo. tehuan ua tloca pos, quiemah. tehtequete, pero soboro, uan domingo pos yaueh yaveh. nochi ihcacon yaveh amo. ticmahmateh Amo ticmahmate ica core pero. de todos modos pero tehuan, tiqui. pos neh nihmati que quiemah. que quiemah tiseservirevi, amo. quiemeh quiemeh yehuan ictoua que. nele amo Que porque tehuan tesouameh. san mahtiyeco pachontle. mahcamo tequisaco tlica. porque, ne tatiquisah. ya que tic, ticmahmate. porque sente, sente tlocatl. campa techcixteca Uan inon amo merouac, san por, pos como. yehuan yahyahtinemih queu, quimateh. tehouan noihqui, ua ye ino amo. merouac, tehuan amo merouac inon, porque. tehuan sonticahcate ipa tochon, de tochon amo tiquehquisah Ox tlo quieman niquisa, pero soniconita. nononah nicomonita nocneuan sainon, porque. maniquisa manipaxiluti, pos amo san maniquisa. manivia cohtla, noso manivia amo con ninin. san nicon yanteneme, san necon motlapuhpaquilia. notlachponia, san necon, pero ocse loro amo niah. sanico niyahteneme. Listo